Gye ata tu ho gbenu a'a agaho shawarana she ho nya ɓo agaho shawara, nna ga ho shawara yi kwonu kwo che ho nyanu hai halo hoi sase shi ha snaya ata tu ho gbe nu ge ho zhni kwo do-o nge ho zhni kwo dolen a'a ndei seha se shi ha sna kwoya she ho sna kwoya ha kauye knyi dei nu'a bma ho zhmia, zeye nya nwa gami lai ma kwo ɓa bmami zhni ri knyi zo kwo yi nu'a? Zeye nya nwa gami lai ma kwo ɓa bma mi zhni n knyi zokwo yi nu'a. N sai mua begye sha zaza ɓe ɓa knwuzhi ge ɓo ye kansila onya num kwo ɓeilo n nuwna ɓwui. Nyi knyi znudnaye kwoi nyi, ozaye gbni gniji ho gye za i gnyilo nwo madei n fuuwa gbmanyi gwoma wo zhni hakuri kwo zadugbmai nu wali kwo byi nainu walo hogye aza knwu zhi n fuuwa gbmanyi ge ɓa ye kansila nɓu gbmanyi to nnaga fye gbetu ge a'a kwo ɓei kamata oho honyi zhni hakuri nnaɓai zeye nwoin owonu'a lo to hoɓe kwola zo nuwnu nya nhiyi oya gbagyi yila che ntungena ata gaho sha wura ge hoye ha ɓwui abanu aye azhni ho dna n zokwo nu, okwo nu zhni lo nnaiye anya bye do la aɓa zoyi gwo abanu kwo ɓei giyi ge aɓa zeyanu holo hoi gnage a'a ngye aɓa gazeyenu gomadei ala kwo gwo aga zeye okwonu zhni lo yi ɓwui nuwna nnyi kmyi ye kwo n sopa nkwo ɓei zhni a bwada kauda nyanu nhawoge gye zeye byi la takada ɓwa gye oba nwa zhni kwo la kamata agawo abeye n benyi nyi nna bai walo Nnabai wa zhni bwada kauda kwo bma nyi zhni nsuyi n yi kuyi znudna amma hogyelo oya gbagyi jesnu oyi nu kwukara yilo yi fyi abo ana ya yi gnage ngye obyi yenu nwoin ngyia, ba gnage owonu ɓei zhni bwada kauda n yi kmyiye, nyi zhiye kwota ye zhni, aza ho ma aye znai ha gye alaho ɓyi zmi anyi gyi ya woin lo woi zna bwada kau honyi wabe woi bmayi zhni nu nchei amma oya gbagyi yi ta kpe nyaye nkwo zhniyi damuwan ntun chenu agbagyi yiga shawara ge n hagye zai ɓe haba ge ho bmawo zhni wa kpe ɓe ye genyi n ho wuwo genyi kpe nnabai nsu kwo, bei bma ho zhni, wu wo genyi kpe n su woɓei kaho zado bma zhni, wuwo ge nyi kpe nsu woɓei bma anyi bnya zhni nna gbagyi knyi ntun chenu omaje agbagyi, yila kwu kala zha nyi osanu nza be haba wa ye bmazhni yi ho pya nshawura zokwo ha dna won zokwo, kwo oza ɓei gnyi woye wa ɓei chairmanu nfye kwu gye agba gyi zhi ngnwa ba, gnwata cin bei gna hoge oho nhonyi la zhni hakuri nna bai zeye n wonyi owonu wali gye yiɓa znazna nwoinu yiɓelo nɓo hoi na ye yi shi ɓwa she higna ge gye mi zhni gba gyi zanu zeye gnage wo zhni gba wyi za a'a gbagyi ngabwyi ma kwo kakayilo ndo ai gbagyi gbmanyi kakaranu nyi zeye latuɓo oyi gbagyi vnya yi kwu bwa aba yi holo nu. Amma sanu ha gnaza woi gnahige a'a gye mida zhni gba wyi nu omida zhni gbagyi zanu to yi wu do shna nwuna lona'a? N yi'agnage yi ɓa znazna yi wu aje do shna. Yi wu'aje goro ro bmiji aba yinu n ya byedo ɓa ɓwa ɓai zeya kuyi ɓa za ya tukwo shawura kwo binya lo nna bayi yagwo kwo ntungena osanu ho ɓei ye nijaho nyahoi n ho bei znai n hagye to agaho shawura tu n kwom kwoto bmya bmya yi lom; n ho ɓe zhni tnutnunu hoi dna nnci gyi wuye ba kwo dna nna gyi wuye ba kwo hoi dna nna ba nukwoi nu n hoi snu wahala lo n na gaho shawura ge ho zna zokwo znai n na bai ha gbmai ndeye n kwonyi halo deye kna tnu ɓwa sase shi ha tnu kwo ya nate ha gye ge zeye nwo gnami ge mi lo ɓwo ye nyi ma mi belo mii zokwo n wuna n ɓwo ye'a, zeye nwo gnage mi zhni lai nyima miɓa lo mii zo n wuna, n ha zhni lonu n ha kwo s naya ha zhni adu'a tu nkwo she kwo ɓa wu ho manai aba nho ɓalo hagye hola gbni gnyi n bmya agaho shawara aba gaho shawara ge hamyi nya nu aga ho shawara nna bai kwa gaho myi myi gnyi, agaho shawara n na bai ha ɓwa genyi kpe, agaho shawara nnabai kwa bma lo zhni, ntun chenu oya gbagyi <hesitation> n kunyi znudna ye n kwoin abuja knyiu znudna ye n kwoi yiyi fye, yi gnafye ge fyela kwo kara. Zha gnyi ya wo aje atini ɓwa ɓo agnage <hesitation> ɓi zu kwo nkwo tawo ɓo kpmam gye kwo nu vyi za fyilo vnyi gwo ntun chenu kwo kamata sanu na kpma ho ɓo nchei kwo nna gaho shawaa n chei ge kwo kamata ha zhni lai nu gye obyi nwo bei wo <hesitation> dada boda gye byi honu zhni wa mwa na albarka shi owo dada nya amma obyi nwota wowo dada ɓo dam gye wonu la ba achige u gye zayi byi lon wolo nwulo nunyi. Ho gye zayi ange hooo gye wo dada da to ɓei wulonu to hokwu gye ohon ho zhni ɓyi nyi hola homyi che bwomyi nu nukwoi hola zokwo nukwoi ga n tun gena hoto wo oho duda shawaran nitun chenu ni yi agbagyi n kinyi znu dna ye nkwo nyi vnya kwu dudu osa nu nna ɓa yi hoshi ge aye agaho shawara ge ho wna zokwaki aye a bma ho zhni nu ntu kwoi tu nho zna zna ɓo oho znazna kwa bijiya n zokwo, oho zna zna kwa wna zokwo manai aza ɓa tumwui n ho, domin nhota kpezhin hon azata tumuci n hom amma n hoɓei kpe zhni aza ba tumwui n honu to knyi ɓei nu naye atu mwui n hisa? To hogwo za shawara ha zhni apma n chei a yehi zna zna manai zado watu mwui nai honu ohozna nho gnyi hoi znai u-u sha gnage o gye ɓyi yewoin yi tobo zhi yi kpe woye lai nu howoge ah gye kai wo ɓei loda zakwoi kazamu wa dna wo n zokwo gye woin wna zokwoyi kwonu zokwoyi la bmya n woi agna to kwo nu ɓwa kamata abma se zhni n na shawarai ntukwo tu chenu a gbagyi yila kwu kara zhagnyi yaye ajewu ya bmaje zhni oza n hagye wolo woi ɓwui aba agawo shawara oza nwo ɓei ye tnutnunu nwa ɓe da hoge tnu yenun mi ɓei ye n hagye kwoto binyalo wa zhni tnutnui honu ha gnawo ge a'a. Zhni deye nu nkwo nyi, domi yina tnutnui do n mwa ɓegye shema bwa mi nya ado ho tnu yajnyi. Ozaho ɓyi ho lo nwo ɓa kpe ɓe n yekpei shi, nge wo ɓa zhni ɓanu, to owo-woto ngyiwyei lon, nwa ɓe shaura znanyi, hawu wo zokw nwoɓa zna gyiwye nyi nnabayi loba, woi zhni ba, wa ɓwa wyega manai, n twukwo twun chenu, kwo ɓo bma no yi zhni unya gwudwudu n yi knyi znidnaye n kwo nyi. Oya gbagyi yi la kwuka ya ya je wu-aya gbagyi yi la kwuka ya yaje wu ntwukwo twun gena, oɓyin wa ɓe da ho ge, ye wo ɓo ye ho bmazhni, ha gawa shaura, kwo ha bma wo zhni, n nya hoin ho che lo, to bma wo zhni n twu n gena nho to bma wo zhnin, kpeknyi owa zamayi to zhilon, kpeknyi owa zakwoi to zhi lon, to nyika nu n wo bma w zhni njen nsa, n to to bmawo zhni ma. N ho ɓei laba ɓwa, har oza ɓe wo che a kwokwo ma ho, nho ɓo la yekpe ɓwa, oza ɓe wo che akwo kwo ma ho, kwo kamata ha wo wo wo tnu bwa n nabayi, ha wu wo zokwo n ha wu wo zokwo n su, wo ɓo kai zado wu. N ya zhni to nu fyin na abuja knyi znidna ye n kwo nyi kwo ɓa bma yi zhni. Oyi agbagyi onya n kwo gyi-i fyilo, she za kwu ba zhnilo, kwo ozado wo ɓe dawo ge gye miɓo ye ma ka zhni lai n nabayi ma gye abyegyi laɓe, n yi knyi znidna ye n kwo nyi, ho wo oyi gbagyi zan a je lakala, wo lo wo twuwo pita shi, nge gye nzaye haɓe, nɓodaye n kwo nyi-i, gye wo kwu da mi lai fye to ye kwon, a to znazna n woin, to oyi agbagyi, yi ye ye kwu kala n knyi wyi-i na, knyi nu-zhni nza zna shaura znai n ho, ho lakala, ho pwo shaura gaɓo, ho lakala halo haje wo pitaza, kwo to bmyalo oya gbagyi ya zhni lonu, n twu n che nu oya gbagyi yila kwu kala zha gnyi, ya ye n naje i, ya gaje shaura mana i n kwo ɓo bma yi zhni-i, oyi knyi znidna ye n kwo nyi kwa ɓwa abye gyi sannu.